أعتقد أنه لازم البلدان تركز على حل المشاكل على الأرض أولا قبل ما تروح لاستكشاف الفضاء، لأنه عندنا قظايا مهمة مثل الفقر والتغير المناخي والرعاية الصحية، وهالأشياء تحتاج لإهتمام كبير. إذا تمكنا من تحسين حياتنا على كوكبنا بعدين ممكن نفكر في استكشاف الفضاء، طبعا الفضاء بس ما نقدر نتجاهل التحديات إللي عندنا.